हमार हिसाब से मैप की इस्तेमाल करे खातीर, सबसे कारगर मदद सावित करेजे। अब मैप में देख के रास्ता के पता लगा सकेजे और दूसर के लोकेशन के भी पता लगा सकेजे। गूगल मैप के इस्तेमाल करेके तरीका सबसे असान यह है जे कि आपन फोन में गूगल अपलिकेशन खोले के चाहे जे। उकर बाद नीचे दाई और <hesitation> आपन जगह के जानकारी पर टैब करे के चाहे जे। मैपर मोझूद नीला बिंदू आपन जगह के जानकारी दिखावे चे उकर बाद रास्ता के अनुसार चले के चाहे चे।